Screw ni bokhorok o phan rwwi skru no swkaknai. Screwdriver ni saka screw ni slot o hapjago abo bai khe thwngwi mano. Yakle no tala ni uklogo phiyok khe screw no phan rwnai abo no jagao tonwi tongnai hojakmani no swkaknai. Screwdriver kwbangma jati ni phaio jephru tei philips juda juda screw ni design bai malaina bagwi. Kaham khe swlaiwi tei sor wngma bai screw eba bwskang no swkak ya kaham khe swkakjak nai. Screwdriver wngkha swnamna bagwi tei thumna bagwi nangkukmani manwi. Screw no swnamna bagwi kaham khe naitugwi mano.